Fewnatendu kala-kala on, don manga don petel, do mari boggol ha bandu mai juddum je be hautata be hite lantarki, to be hauti sai dum fudda huwugo. dum do mari mabbode je mabbata ko mabbita to goddo yidi siga kuje ko hosa kuje ha nder mai. dum do fewna kuje on wakkati be hauti dum b lantarki ngam kuje feewa, joda wakkati duddum ta vonna.